jack gham doo don leddi motani be tingai jack be turanci ghadon mbaanta tayare mota ni aran ni sai ghaa tangha haa less tayare mota mei gidda mbantugo mei sai fottina hoore magha be heden jamdi less mota mei sai woodi jamdi fere a hakkunde jamgha bandu motawan gha sai dingha wailatu adon wailu tangha woodi jamdi haa caka mei don burta jamdi mei don mari screw sia dingha mooba mbanta doo sai mbanta tayare mei don mbanta tayare der toh a mbanta tayare den a mbitti sai a wolte baawo sai a jippina a jippina woodi moo banduu taya mei fere hanga gha don mari hindu hander sai a ghattina sai dingha ghadon panpo hinduu gahdon burtina jamdu fere hander banduwa baawo mota mei sai jamdi dhum mbanta mei har mbanta tayare mei